one mai aku'n gah kaka ata paling wau menurut daku gah lawo. Co tara sampe caro'n laku wau'n hia pengaru hia tempat kaeng'n gah, eme toe kat one got biasa'n one tempat tempat sot nitu taung manga'd weang weang sot oke data. Lawo ho'o gah manga keta musu diha danong, biasa'n kaka musu diha hitu gah pus ngasang. Eme nggo'o ise pus ho'o gah ita lawo dolong hitu harus sampe haeng. Eme toe kat haeng tong pokonya harus dolong sampe haeng keta lise lawo hitu.